En pesal d'avel estau los ingresis pallí, la India mantién essi induismu i essa magia de siempri. Un país qu’está a dispertal-si. L'induismu yo me creu que lo marca toítu i quiciás que las especis que gastan tamién sean cosa de coltura. Yo no sé si es que huendu tola genti que sonin pallí pos los ingresis eran quatru gatus en comparancia alos indúis i por essu es que ogañu pahi que los ingresis no estuvun pallí.